Mi yeloto mi warta goɗɗo So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude comedian. Ko ndee, njiddaade comedian ngal o waawataa haɗtude ngal njillaare ngam njiddude yimɓe ngal njam e jammaaji ngal. Miɗo waawataa waɗude njam ngam waɗude suɓol e ngal rewɓe ngal waɗtude heɓa ɗon fiyaangu.